Qomyi so'ot ca huetanguit añi iquiyaqte

Aiem ca l-lla na'aq so'onataxan

Ne'ena lapagaxaic na lo'oc na piguem qaq ra huotaique auot nache napalgui

Aiem senat na ratannaxanaxatacpi negue ca aiem iashetem ra sachec qataq ca aiem saqaiashenem

Aiem ra sisheten na indato na itaxaiaxaqui celular nache saia so nshetenaxanaxaqui mercado pago qataq ishet ra sogoxona aso app homebanking

Aiem sami ca onaxaic nqataxac ca ñauochaxaua ra ralematatac cha'aye ca no'on nquiyaqtiaxac lamaxanguet ca no'on ntaxaiaxac

Ne'ena alhua le'ec iaguec ra lta'araic pelgaxanaq, hua'am qataq quiñete

Ye sontaña ima' ishet ra ilo ca pioq, miicho, ele'

Aja' ra huo’o ca shigaxaua ra sano'on nache qaimeten taua ca natannaxaqui nache qoianem na lata'

Ne'ena qarma' ishet ra aiem selalec que'eca shigaxaua qomi' iueelec que'eca iataqta iaiaten taq nalauo

Aiem sa'amaqten ra malaxaraic na piguem cha'aye maiche lo'ogoiaxac